Ah, so minon kam remooɓe e waynaaɓe, lewru Junayru, ko lewru ndu mbi'ataa huɗo fuɗɗii mawoyki. Ko fuɗii ni, nden kadi a taway <hesitation> leydi fuɗɗii peewki wakkati ɗum, nguleenga ɗustake sanne. Nden kadi ko lewru woni cakaaru hitaande, a annday ko sakkin-ɗaa, ko titii- titii-ɗaa e hitaande nden. Noye, ɗum yahay na, walla woodi ko - a yiɗii s laɓɓina